<hesitation> Zaho zao koa e magnana hôtely zegny de <hesitation> misy ingredient de leha avy amina firegnegnan'ahy aminahy ake, le raha amboariko zao e, <hesitation> za zao afaka manamboatra ôhatra hoe vary sy rô, de <hesitation> le rô akeo ataoko maromaro karazagna, ôhatra hoe misy laoko o, misy hena a de misy <hesitation> voamaigna regny koa, de ankotrana vary rô e, de afaka magnagno sahoaba koa za.